نحب الطهي، وتناول الطعام في المنزل؛ السبب إنك تقدر تتحكم في المكونات، والطريقة اللي تحبها، وتستمتع -بتجربة ش- بتجربة تحضير الطعام بنفسك، كمان الجو في المنزل يكون أكتر راحة، وخصوصية، وتقدر -تجلس مع - تجلس مع عائلتك، أو أصدقائك في جو هادئ، الذهاب إلى مطعم حلو أحيانا، لكن الطهي في المنزل.